Loolu tamit dina mun a yàgga te du yàqu. <noise> Soo ko raxasee ba mu set <noise> dangay dem nga def ko si bi, nga muusal ko, taal safara bi, def diw bu em, walla nga su neexee nga def ko ndox kese rek, nga muusal ko, baxal ko, baxal ko ba mu ñor nga ut booli yii nii nga def ko fa nga duppa ko, nga def fa ker nga frite, am na benn fridge bu gaa yi di jënd mun nga ko ko faa ràpp, nga def ko si biir fridge bi de ràpp ko ba mu baax, nga def ko si biir fridge, nga bàyyi ko si fridge ba mu wow, nga bàyyi ko noonu, boobu mun na faa am lu yàgga du yàqu. Su fekkee ne amuloo fridge tam soo ko baxalee soo ko baxalee ak ndox bi noonu ba mu ba nga xam ne ñor na nga am sa sa sa sa sa sa sa sa boolu fridge bu baax nga def ko nga dëppa ko, <noise> ngelaw du fa mun a dugga, fekk yaa ngi ko muusal ba mu wow moom tam daf dee mun a yàgga. Am na beneen tam bii yooyu noonu yàpp bi mun nga koo jël nga ñaas ko, <noise> nga teg ko si kaw bi, <noise> xam nga ne su ko naaj bi laalee yàpp bi dafay dem ba ñor ba wow foofu noonu, <noise> mun nga ko jël nga denc ko boobu du yàqu, <noise> mooy bu wow noonu. <noise> Su fekkee ne tamit gan mun naa ñëw rek, su fekkee ne doo mus a pour jënd yàpp am nga yàpp, so dangay ñëw dog rek nga defaral sa gan bi <noise> boobu tam beneen bu baax la danga ko def ñaas-ñaas <noise> nga teg ko si kaw bi nga teg ko foofu bu ko fa head bi laal tàng- tàngaay bi cóolóol bi nu mu koy laalee noonu <noise> noonu la yàpp bi demee demee demee ba wow ba ñor boobu tam mun nga koo jël nga denca ko <noise> boobu moom moo gën a baax sax.